'Ngo refri sani kwenta niñan min sisi kane be' sani tabi kinun ñaan ta ni kiniñan kara sun kane, ta ni ka nubij riki si nnga ránj sun ni kwenta ka nubij min kiman 'ngo rasun si kire' rasun kiman riki, sisi ráj kooj 'ngo nne nubij ni riki ta ka'nin ta ni ka nubij nne ta ni si ráj kirij hiu'be' ni, bé riki ta kanin nne kahiu 'be' kani riki 'ngo nne 'ngo nne na'bbi hiu kooj ni, sisi rá ka nubij nne tsi kiriij kooj ni bé riki ta ka'nin, kwenta si kire' 'ngo si nihiaj ni riki ta a'nín ni kwenta si koto 'ngo si rasun ni riki ta taran' ta a'nín.